ثقافة بولندا ثقافة غنية و عميقة و البولنديين فخورين بتقاليدهم في الموسيقى و مشهورين بالموسيقى الكلاسيكية و اشهر فنانينهم فريديريك شوبان، كمان في الفنون عندهم رسامين و تماثيل كتيرة و بولندا فيها متاحف ضخمة و بهتموا بالاحتفالات الدينية، زي عيد الفصح و عيد الميلاد، بيزينوا البيوت و بيعملوا اكلات خاصة بالمناسبة.